Kur mendoj për kulur e kuqe, më vijnë në mendje emocione të forta si pasioni dhe dashuria. Është kulurin e zemrave dhe trëndafilave, dhe përfaqëson gjithashtu forcën dhe guximin, duke e bërë atë shumë të fuqishme dhe domethënëse.